نعم مهم جداً مشاركة الشباب في الأمور السياسية، الشباب هم مستقبل المجتمع وأصواتهم ضرورية للتعبير لما يشارك يقدروا يعبروا عن قضاياهم وآمالهم وهذا يساعدهم في تشكيل السياسات التي تؤثر عليهم كمان، المشاركة تعزز الوعي السياسي وتخليهم يفهموا حقوقهم وواجباتهم.